anan wan ki pogum ma memoje waa mon losin mẹmọ je waa nem anki tam kor manna kwadadgọ, na anjengi ki mẹrụk anaṇgimu ɗọk ɗọk waa mon losin mẹmụ na pari liiz kebi nam. yamb ɗa wokton kud liiz kẹnọ nsẹb waam ta korje pip waa nẹm, waa mọn losin memo na pari ngi nam ngi kumun ɗil anangimu, waa mon losin mẹmo se n losin igi nam ngi kum gi sama yamba, wam mo losin memoje lọsin ngi nam ngi ɗoodon la'anọ, waa mọ losin mẹmọ n lọk la'liino sabụtun la'anọm nlọk sabut la'ak anambiinam, aṇki kọdnọ kwadadgo se waa mon losin mẹmọ se nlọk waam ɗok mẹmọ je kalun ga mum, nlọk waam ɗok mẹmọ je kallo ka ana pọ manom, nlok waam ɗok kallo ko nga mum kan mini yaan wọb ɗọk nlọk waa kallọm n ki tam tidno ma mẹmọ je kan na paud sor kpomi ma neji maka waan ki poki waa man losin nan, na lobi nan memo jẹm yọk no anangimu, na lobu nan memo jem yok sama yamba, na lọbi nan memo jem mo yil nom yok liiz keno, waam mon losin memo je ngi liiz kẹbe, waa mọ losin memo je nlok sabud kebem, waa mo losin memo nlok wamon korom, nlosin nam yamb ɗoodun tidno sum monj kan mona wuge tẹẹmẹ kan na wugen ɗoji nwaa sim ka pẹẹndam nlok waam ɗok kalun ga mu meme jem nlok sam ɗasa kalon ga la'mọlnọm sen tulum ṇga ọ ukum ma mazụṇgon pọnọ maga waam mon losin wan sor wanki poki je wan ki poki je har sor kpomo, wai nangum am mon yaag da sorum kopodgom am ma ya yazi ta sorum kpomo mad se, sorum maj se ansor ansor, ansor ɗoon imu waa ɗoon waa ɗok ino, waa yed waa mdok inum, saidai atan ki rẹiz kebe, to waamọn lọsin nlosinum mọmj nyaa ɗiyom koṇ ka anaṇgimu, nyaa ɗiyom kọn ka la'liino, nyaa ɗiyọm kọn ka miye po mano, yam ɗoondon kilọknọ aptan kilokno, nwaa ween peendaṇ a waa mon losin mẹmọ jẹ ta kọrnọm mọ mimo je waa mo losin nem kadi anangimum.